Tar uu dogo digita aman aman bahara tirgosi kudafisinga tirgosi talaton aman demiran tarek irbiriu mosoro fa gitirangina fa marsangina malek iribiru tala aman nane hikir tarin dawirange logo taka tabail uu amannun dawirang kan khair uu dog irog fa digidangi nubala inin karmido awilon uro sudannane sudana uronkail digdanga foagkani udog aman tala ghairdangi nubala.